A kwu enkpọ i chọla, nẹ enkpọ gboo kwọla ọma, a gaa kwu okoho u, a lẹ okoho pẹ. pẹ, pẹ, pẹ. a kwu ẹẹwa u, a lọọ yila. A kwu ọchi noo ta ipunu a u a kwu ọchi a ii kpo bonu. A lọọ gbo liya, a kwu ọọ i ta ẹgọ. A lọọ cha kpẹ, kpẹ, kpẹ. Chẹẹ a kwu ọọ u, a ge fọọ beele, a ge fọọ beele, a ge fọọ beele. Eko nẹ a lọọ fu kpla ọma, a lọọ gbo, a kwu ọọ i kwu ta enkpọ enyọla, nẹ enkpọ a le kwọla gagaaga bọọ a, a kwu ọọ hayi ajẹ. A kwu ọọ i piyeyi. A kwu enkpọ ọhọ u, a kwu chọla. Enkpọ ọhọ nẹ a je chọla bọọ a, a lẹ okpehe gba tọ. A lẹ akọkọ gba tọ. alẹ iklinyi tọ. A lẹ ẹbenyi nwla tọ. a lẹ uklafisi kpo tọ. a kwu ọwu i kla ọọeko no gboo je ọma, a yọi da okoho. A yọi da ọọ, a yọi da ọọ, nẹ a je ka o le drọọ lọọlọhi ẹẹ ma, na je ka ọhọ noo chọla a kwu je ẹẹ, a kwu abọ i wu ọọ, a lọọ pi klinyoo, a lọọ pi klinyoo. A kwu ọọ i piya tu ipu ọhọ noo chọla a. a kwu ukọ i ta ọọ, a gboo fiyẹ ọọ, fiyọọ, fiyọọ, nẹ a je ka o kwu piyatọha mla enkpọ ọhọ a ẹẹ, a kwu ọọ kwu hayi ajẹ